اتمنى أقضي حياتي كلها شاب بالغ لأن الفترة هذي صدق تتيح لك الفرصة تطوير نفسك وتحقيق اهدافك كمان تقدر تجرب الحياة بشكل اعمق وتكون لك تجارب جديدة اي نعم الطفولة حلوة لكن الحياة <hesitation> وانت بالغ احلى وفي تحقيق للاحلام.